Sa taruk sa sebelum tafisa irakan supaya me wawina si te wawina tura warana i nai lekan nafisa tura ira ra wina i naruk warana ie i magey i gafin te, i mancia nagimari te, nasibur naruk tetei, karna urana sirakan selikan dadi leba ra tu di di dikeluarga ra te di rumah tangga ra, leba ra tura ni ni wawina ra te misalnya keya urana ra urana mekun o wawina i ipintar te tei karna me wawinakan lekan iyang na nafituruk ni anak a to. <hesitation> sakolah sakolah pertama ra irakan wawina si ira. jadi, sa taruk sa ira penting nai a sebelum tafisa ira. sabab a fisasa irakan dodan dodan sa dodan roti te to, ira ra tutuuuu taminlean, tamata kena, tutu tamata kita walu baru ifisasa ia tutu tutu tutu fanda. jadi, tawei lenga lenga ra jatei jadi harus sa taruk sa sa tasefa sa, taruk nini keluarga ra nini asal asul a, nini wawina i lekan tafisa tura ia nini asal usul i magey, jadi man fisasa ira bukan mana mana lenga lenga ra tei memang harus ta tawei gafifin. tawei katototu pokonya gafifin mo loka fisa ra ira.